Gny aniko andanjalanja e hanitry e sakafo andrahoiko arosoko ame fiankaviako zany: da raiky evao gne ampesay ohatry <hesitation> magnano, magnano laoky da hanitra raiky gny apesaiko, raha magnano lasary a da hanitry raiky gny apesaiko, sy aniko mifangaro satria raha vao mifangaro mety mamôky hanitry hafahafa mety tsy tian'olo ny homa anazy.